منزل أحلامي هو شبه منزل عائشة فهمي بشكل كبير من حتة الحديقة بتاعته من داخله أعتقد إن هو هيبقى أبسط ، بيت هادي لإن أنا كمان بحب فكرة البساطة والأشياء القليلة فحابه إن هو يكون واسع وهادي وعنده حديقة رائعة <hesitation> ويفضل لو تطل على النيل أو أي بحر لإن المنظر <hesitation> بالليل بيبقى رائع يعني